Ilma gravitatsioonildaq maailm olnuq väega tõistsugunõ. Selle et sis inemiseq saanuq elläq ka õhuh. Ja väega pall'o majju olnuki õhuh, mitte maa pääl. Ja inemiseq lihtsalt linnanuq ringi.